Jää jmí’ re lɇ e re guíína dxó kie’ ta ta re láá’ra köö e la dsa nǿǿ ro’ kie’ ta my lǿ’ ba nɇɇ’ dsa jö, jö re tɇɇ dsí ka la li jná re fáá’ra jö, e xa <hesitation> exa ka fý ïï góó goo ro’ kie’ ta re guii dxó ba ‘néé’ dsa e exa ïï goo la’ kö je tu ký kö je kö je bo ka fý dxi.